<noise> kwakuno, <noise> ikyakurya ikya ndinokuno kurya lakini ikyagarama, <noise> ingano, ingano <noise> kuwe kunyumba kusovie ukurya imikate gyangano, mikate gyangano liliningusu, <noise> lakini kwakuno, ingano nikuri, ungajivone jakalama, <noise> ikilo wikuwula wilti silingi elufu mbili, lino uwe kawaida kawida kunyumba tusavie inga- ingano twikula muliplastiki. <noise> Kwahiyo ungakulimile ukulota iliplastiki livati ishina tano au vati isalasini, ningaume isalasini iji au ishina tano, ingano ijo ndilye umwesi unguke, wakukanda unkate, lakini lino lino ukalama unkate ukwahune nakikuli. Tutse ukuno kwikira imikate tu ikyakawaida imivalaswi ivita uvunga waflau lino kumbombo iji tuwomba munkayu valasura jimwepe imwe betsu, kwahiyo lino ingano kuno nikuli naa- ndikujinokwa sana lakini jakalama. <noise>